Uhúra gii wom bâa go, ndu yaa nŧere, nŧere be ñaa yetin liite, be nãa sebe fana, nŧere, uga bwom waato waati, bee bi nñaana ngont diina maalu bânwomnabo.